ahey binesinii wolirra hindargay binesin kwaa maldibi mal binesfan bare dibian bee won-won biness fan kabete nyaat iskun kadibin baresuniff himboo, biness ka lilla faan wol marre akasit bare bines fan kabete wo ak amtanii biness ak reafa nenin kabet ishin tuun kullin hindeesitiey ama hola ama wo binessin woin turura isheneet iskun kadibin bare akasi sunt hindiatu.